Oire varavio iava reoreoparai oara kekepaveira oearovu vararoia touara vo uruiai vao oaia toupaveira, oisio osia aue, paropa pitupitu, vosia avarevere iravu vokeparoiare o ragai kauovaro, ragai tataivaro, ragai paparo vokeparoiare. Oavivu rutu oa kekepaveira aue paropa pitupitu, ora, ora agiagipa pitupitu. Eva oa toupaiveira oa vearoa karekepiepaiveira. Eva toupaiveira voeao siovaraia, uva oearovu oearovu oea viapauso va rutuva toupaiveira oea ora voeavo vovouroaroia toupaiveira eisi. Viapauso karuvira rutu iravu touparevere ra taraipauvere o taraiparavere ragai varoia oisio viapau ro raiva vearo vovouparoi eisi. Ari vovio uva iravu ragaiva vearo Ragai paparovere ari vearovira rutu ragai agiagipasiatueparo oire, voavi aita evoa uvare vokapa vere, era vokeparoiare ora irouvavi, ragai kauaro ragai agiagisia tueovere o vosia ragai paro sia tueovere aioaia, tarairavereita oisio, o vearo vovouva toupaevoi, uva varavi aevara oaraia taraiparaveira vo evoearo siovarai vo uruia siovaraia ora oara vivu oisio osia rereiaravi purapaioveira oaraiare ora gurugurupaioveira oisio vaovio purapai ora oavivu rutu oaia taraiparaveira vova aue kovopa varata, ora tautauvapa eisi. Oearovivuie oea eva kovopiepaiveira ora tautauvapasia kovoara purapaoro ra ora reoreopieavere oisio ragaipa vokovo purapata. Oire ora tautauvavereita evaravi puraoro iravupaita garivere o iriavupa erako sipoavere, va eva oaraviaia taraipara veira vo uruia siovaraia oaraia katai rugopaveira vara purapasia. Oisio eisiviraga vearo vira.